انا الصح الصح مدابية يكون عندي القدرى على تغيير المناخ <noise> هي القدرة التي اختارها بينها وبين القوة الخارقة لاننا في- كالبشرية نواجه مشكل التغير المناغي وهو مشكل كبير جدا ويهدد يعني كل البشرية والكرة الارضية بصفة شاملة ولما يكون عندي هدي القدرة على التغيير المناخ سوف <hesitation> احاول ان يعني اساعد الطبيعة واساعد حمات الطبيعة بدائمان تعديل درجات الحرارة حسب ما يجب ان ع- تكون عليه يعني في الصيف الحرارة في الشتاء ال- حرارة منخفضة في الربيع بعض الشيء وفي الخريف ايضا يكون الرياح ويكون- كما يجب ان يكون الحال ليس كيما الان فالان نجد في فصل الشتاء الحرارة مرتفعة يعني في الصيف هناك الثلوج يعني مادا يحدث الان هو شيء غريب وعجيب لهادا سوف اختار القدرة على تغيير المناخ وسأكون كالبطل الخارق الدي يغير المناخ سأكون الرجل المناخي